Ny karazana loko karazana voninkazo manana loko mitovy amin'ny havana, ohatra hoe ny mavomavo izao mitovy amin'ny lokon'ny tanamasoandro an, ny menamena mitovy amin'ny lokon'ny raozy mena ireny an, ny mangamanga mitovy amin'ny lokon'ny ortensia ohatra.